A-e gianche vette de Arpi, à quelle primme miscioin eròiche, à de fotografie di anni '20, à Walter Bonatti, anche un pittin à l'epoca do fascismo, à Julius Evola e quelli fascisti lì, che ghe piaxeiva montâ in sce montagne. In Liguria de bricchi coscì no ghe n'é.